Ny sakafo a Kore Atsimo any zany mifototsy amin'ny vary, ny legima, da ny hena Ny isany tena sakafo malaza any zao da ny Kimchi, io da tsy ino legima masaky Da misy koa ny any ny bulgogi zao, hena nendasy, da misy koa ny bimbibap, vary misy sakafo isan-karazany